حاليا ما اشتغل على اي وظيفة، او اقوم باي عمل، لانه حاليا انا ادرس واريد ان اكمل دراستي بعدها اتوظف، والان مستمع-مستمتع جدا بالدراسة، والتخصص اللي دخلته.